Kô kolerandreo ndraiky: misy zôn̈y, men̈a, jôby, malandy, rôzy, blôndy, gry, bleu, ôranzy, grena, viôle, verta, maron, bleu fônse, bleu mariny.